Atrof muhitni o'ylasam, hayolimga dastlab tabiatni asrash va ekologik muammolar keladi. U yer sayyorasini himoya qilish va shu qatorda kelajak avlodlar uchun massuliyatni bildiradi. <noise>